ما نجدرش نحدد أطفال اليوم أكتر سعادة ولا الأطفال في السابق، لكن كيف ما نحن نشوفوا أطفال اليوم عندهم تقنيات ورفاهية أكتر، بس كده كيف فيه ميزة فيه عيب، يعني فيه ضغط، وفيه قلق كبيرة عليهم وعلى الكبار صراحة.